Anisan'ny firenene la tena mafana da mafan tokoa i Kenya io lafa tonga zay ny fotoa amapafana zy igny la um-la anelakelan'ny trente cinq hatramin'ny carente degré cericus eo ny maropahana iaingan'olo agny mandritry ny tontolo andro fa laf tonga ny hariva da dimy ambin'ny roapolo degré cericus ka hatramin'ny telopolo degré cericus eo avao koa.